يعجبنى الأشخاص الهادئيين المسالمين ، <hesitation> اللى ما عندهم مشاكل أو إنه اللى ما بيبتكروا أو يخلقوا مشاكل اللى ما يوترون الجو حوليهم هادول الأشخاص ، <hesitation> هذى الصفات قصدى هى أكثر إشى يعجبنى بالأشخاص، الهدوء والسلام وتجنب الناس كل هذى صفات إيجابية بالنسبة لإلى.